والله أعتقد أن الشعر مازال له صلة بالعصر الحديث، ليش؟ لأن الشعر يعبر عن المشاعر والأفكار بشكل جميل، ويقدر يتناول مواضيع مهمة مثل الحب، هوية عند ال- المجتمع كمان، وكمان مع التطور والتكنولوجيا صار عندنا وسائل جديدة لنشر الشعر مثل وسائل التواصل الاجتماعي، <hesitation> وذا الشي يخلي الشعراء يوصلون لأكبر عدد من الناس.